Karazagna akanjo ôhatra debardeur, debardeur zagny fitegny aminay akagny regny le andro le tegna mafana regny zany zala mampiasa debardeur de somary tsisy tagnagna zany izy igny malaladalaka izy igny tsy malaky mankôry mo zany fa tsy de mafana afaka mampiasa tisrta kô zahay tiserta rengny zany mety tsara amin'ny hafanagna raha magnan-dregny.